Allora, duncas, chi deu fadia, <hesitation> allora chi deu fadia sa guida turistica mi praxiat a depi portai a Iglesias, poita a Iglesias ddoi at tanti cosas de depi biri. Specialmenti cussa antiga, propriu sa costera, che prima si narat sa costera, sa rioni prus antigu chi nci podit essi. Poi ddoi est via Nuova, <hesitation> piazza Sella, via cagliari, poi ddoi est via, dove ddoi est sa sa catedrali, <hesitation> poi su municipiu inguni acanta e tantis rionis propriu chi funt foras de Iglesias ma chi funt veramenti bellus e tenti una storia, ita totus custus palazus de reginas e rei chi ddoi fiat de regina <hesitation> di elena d'arborea, me ingunis, su casteddu e tesinanta e totu. Infati nosu candu seus stetius bivendi in sa costera, nosu biviaus de custu de custu palazu de su de chi biviat narant sa regina <hesitation> eleonora d'arborea, propriu bellu, propriu est una strada totu imperdau, però non imperdau cumenti imui, ma cumenti fiat propriu a lastronis, bellu, mannu, inguni ma ddoi <hesitation> est de una meravillia, una cosa incredibili E poi Iglesias po nai si podit nai deu, prim'e totu ca mi praxit meda, poi ddoi seu stetia meda bivendi, praticamenti apu fatu totu sa gioventudi cosa mia a Iglesias, sicchè a Iglesias ddu sciu a ogus serraus. Poi ca imui est totu rimodernada sentu, totu custus sensus, mancai imui mi nci perdu, però po mei est sa citadi prus bella chi nci podit essi, aterus che Casteddu, tesinanta, no. Iglesias est una regioni <hesitation> mineraria, ddoi at tantis minadoris chi ddoi funt stetius. Sa miniera de santu Giovanni, narant meda me ingunis, <hesitation> e cioè ddas apu bidas deu totus custas ormai domus e <hesitation> mezzus ormai arruinaus, chi ormai non prus e imu non m'arregodu sa zona it'est chi si narat, però deu totu cussus ddus apu bius poita candu andaiaus a Funtanamari me i cosi, si passat me ingunis e si binti totus custus <hesitation> minieras abandonadas, stabilimentus chi fadiant e totu, machinarius e totu, che sa genti inguni si biviat de sa miniera, non si biviant de, nì di agricoltura nì de nudda, si biviant sceti de custa miniera. Ddi narant sa miniera de santu Giovanni e poi aturus nominis chi mancai deu imui non m'arregodu ita totu si nant. <hesitation> Ma <hesitation> est tropu bella, dda depis visitai